Ny fomba fanaovana lasopy raha hatao tsotsotra izy dia alaina ny karazana legioma rehetra ohatra hoe ovy, poirreau, célérie, voatavo, karaoty, haricot vert dia afangaro dia andrahoina lemena amin'ny rano eo izy a, dia rehefa ilay malemilemy amin'izay a dia ampiana rano araka izay hitiavanao an'azy. Dia izay ilay fomba fandrahoana lasopy raha hatao tsotsotra